Maa fɔ mɔɛ-mɔɛkɛnunu, kɛ ngae nge samaa kpɛe, samaa kpɛe, pɛŋ mɛ to lɔŋfeŋ mande lɔŋ wae, naa lia mɛ jii kpandiɛ-mɛ jii kpandiɛ wii. Jii kpandiɛ a tiie mɛ a mi. Bɛma jii kpandiɛ a bɛ bɛna kɛmu ai kɛ mɔi buɛɔ. Ai kɛ i buɛɔ. bɛma fia la koa. Bɛma jii kpaniɛ a bɛ bɛna i kpoe a koa. Amu i bu mɛ, jii kpandiɛ bɛ bɛna. Jii kpandiɛ, ya jii kpaniɛ kɛe i buɔ, a mɛe zi it to lɔŋfeŋ kpao, i ya lɔŋ. Kɛ, kɛmu samaa kpɛe, i ma jii kpandiɛ kɛ i buɔ, kɛ ya taa ya lɔŋfeŋ kɛ nu. A bi pɛ a ma jao. Na fɛ lɛimu, a bɛ bɛna wae. Amu mɔnu ya fɔ wa kɛ. Jii kpandiɛ, a nyii jii kpandiɛ ai kɛ i buɛɔ. Hiŋi pɛ, cɔpu leŋ pɛ mu. Feŋ bi i ya kɛ, i ya kɛ feŋlɔ i ya mi. Kɛmu fia! Bɛma jii kpandiɛ pɛ, i lɔŋfeŋ lɔŋ telɔ, i ya lɔŋ-i ya bi samaa ai ta ai jɛima bia. I lɔŋfeŋ lɔŋ. Kɛ ya sa, ya kiikɛ. Kɛ-fii ya sa, ya kiikɛ. Kɛ i to saa kɛ fia a- fia-fia bɛ i buɔ. Kɛ jii kpandiɛ, samaa kpɛe ya jii kpandi mɛ nu miie, kɛ hiŋi pɛ i ma feŋkinyae kɛ a lɔ, i jii kpandi bi mii. Ya miie, i ya fɛya. I giio wa kɛ. Kɛ fia mɛ nu bɔ a bɔ i buɛɔ. Kɛ ya jii kpandi mɛ nu miie, ai miiɛ léŋ pɛ. Ai miiɛ léŋ pɛŋ i to lɔŋɛ kɛ nu. Kɛ ya to sáa kɛ jii kpandi mɛ nu, kɛ a- a bɛ taayɛ na i súuɛ-súuɛ, i kpo mɛ nu, i buɛ mɛ nuɔ. Kɛ jii kpandiɛ a taayɛ nu bɛbɛ, bɛbɛ. Kɛ ya lɔŋfeŋ-ya lɔŋfeŋ fɛe wɛ kɛ ya lɔŋ. I ya lɔŋ kɛ mu a yɛ i fa sa. Hiŋi-hiŋi jii kpandiɛ be, lɔŋfeŋ sáama, ya tiie a lɔŋna, pɛŋ i to a lɔŋ, i jii léŋ mi. Jii kimae pɛɛ. I jii léŋ mi. Lɔŋ feŋ, i be a lɔŋ ba. I buɛ ai to-ai to fa lɔbebe ba. I leŋ lɔŋ kɛmu, kɛmu ai ke. ai ke. ai ke. ai ke lɛi bɔ. kɛ ya fia bɔ. A miɛe wɛ pɛŋ, te a bɔe wae pɛŋ i to lɔŋfeŋ lɔŋ wɛ bɛ i yɔ yɛ. I yɔ o, kɔ mbɛ na mbɛ lɔŋfeŋ bɛɛ lɔŋ wɛ. Kɛ sáama wae nge, a nyii mɔɛ jii kpandiɛ mi pɛŋ i to-i to lɔŋfɛŋ bɛ kɛ i buɛɔ. Bɛma a bhii, a yɛ i basa wa kɛ. Kɛ a ma nyii sáama kpɛe lɔɔ kɛ ya ta ya lɔŋfeŋ kɛ nu. A be bɛna. Jii kpandi leŋ kɛ i buɛɔ.